כּנְעַרַף בְּלִי סְעִיב תַּלְקָא הַחָאפְז בַּשּׁ תִּבְדָא הַרְיוּדָה וּלַקִין הָדִי נְצִיחְתִי, אוּלָא אַבְדָא בְּשִי חַאגָ'ה כִּיַּעְגֵּבְכּ וְלָקִין תְּקוּן חַפִיפָה בְּחָאל הַמְשִי וְלָא רַקְס, תִּנִיָּאן חַדֵּד אֻלְעֻ'דַאפ סְגִירָה וּוַקְעִיָּה מַאְשִי דִרּוֹרִי תּוֹלִי בָּטַל פִי שּׁוּבָּע, תִּלְתִּיָּאן חַאֻל תַּלְקָא שִי רְפִיק לְרִיּוּדָה שִי חַד לִישַּׁגְ'עְכּ וְדִירוּ רִיּוּדָה מְגַ'מּוּעִין, וְהָאֻכְּתִּר הוּא תִּבְדָא וְמַתִּסְתַּסְלֵמְש, מַעַ מִלְמִבְתַּע תּוֹלִי הַרְיוּדָה גּ'וּז מִן חַיַּאתְכּ וְכִּיַּחְס בְּלְחָאפְז בּוֹחְדְכּ.